Lewru ɗo kam to wari, lewru timmitingo, lewru taskango ɗum fuɗɗa taskango, lewru hesru, dunngu ɗo kam fuɗɗi timmugo, gam noon himɓeeji pati puɗɗan taskango puɗɗan timmitingo kuujeji e planji maɓɓe ɓe puɗɗa taskango naastugo dunngu hesu.